Cara kerja gunggutek ia cara kerja a pake prinsip mekanis. Ana bisa pake gunggutek, gunggutek kertas, gunggutek sik ti no, gunggutek kain no, bisa gunggutek logam bi isa, boema hataholi luma pake nwu gute langa doon na gunggutek bumbu.